La kb'ixik la qaqche qk'uqb'a'qk'u'x qa kuj wi'tnik si qaqche ri'xtk'oob'piq wi' qaqche kwaant kuj jopnik che qaaj tiq b'an, si che qaaj xtiqb'an chemo xkoj jopnik xtiq kúqb'a'qk'u'x kuj joyb'nik, xtiq taa chemo rcholjil. qa xkuj rajakik, chemo rb'anik, chemo xtloq'tjik, mu chemo xtiq riq, che jun qaaj, kwaat xtriq taaj ri', sicha'ri kb'ixik, tkaal xtiq k'uqb'a'qk'u'x xe'tiq k'aj poom kix xtb'antaj qmal, qa njeel tb'antaj chaniim qmal xtb'antjik xtiq riik, no'j tkaal xkuj joib'nik are'k'jab'taq rchooljil ri' rech chomo rech chemo ri xkuj jopnik chimo xtriqtjik, chimo ri xtk'oob'quuk', no'j qoy utz xkuj joyb'nik, utz tiqka'jpoom, ri xtiq ka'yij, ri xtb'antjik, no qa ri jun q'iij tb'antjin ni k'eeb'q'iij, k'iy q'iij chemo xkuj k'ob'ik rech k'omo xtiq riq njeel ri qaaj xtk'oob'quuk'.